Kaofa andeha hiasa ndray tsika igny, arakaraka le asa zegny le lamba atao, atao mifanaraka amle asa, magnagno lamba maontigny regny izy izy koa asa- asam-panjakana ôhatra, de magnagno lamba mahegny izy koa asa ôhatra hoe dokera regny na mekanisien, de mitôndra koa le fitaovagna ampiasaina amle asa, iny le fitaovana ampiasaigna amin'ny asa igny, de mitôndra koa telefony de mitôndra vôla kely.